Dikka debede acca haala asama se be laara waahalaji laydede buri be waada banni da be fudda je asama. Ha jutta masala duniyaru may duudi. Lallay to be wautira masala duniyaru ɗo ustan bone.